אקיד אששער באקי ענדו עילקה, חית חתא ליליום אנאס באג'ין יעברו על אלחאלה דיאלهم בקלימות קצרות כחאל סטורי פאלאינסטגרם ולה תגרידה פאתוויטר. אששער טראק לת'ואסול ללحنיה ו אלחנאן, פאלעصر אלרקמי אססוט ו אססורה בזאף ולקין אלכלאמה אלמוזונה כתמס אללבב כתואסל בלא סות.